<noise> O'rmonni kesib o'tish uchun xarita va kompas bilan navigatsiya ko'nikmalarini o'rganar edim. Omon qolish vositalari, birinchi yordam jihozlari va shuningdek oziq-ovqat bilan ta'minlanar edim. Shuningdek, <hesitation> yirtqich hayvonlar va xavfli o'simliklar haqida to'la ma'lumot yig'gan bo'lar edim. <noise>